अगस्ट महिनाकि बारेम सोचतपेति मोके गजब वर्षा, उच्च तापक्रम और प्रकृतिके उमङ्ग सम्झना याद आत हएँ । जा महिना प्रायः वर्षा ऋतुकि अन्त्यकि ढिंगइ होत हए, जब मौसम थुर ठन्डो होत हए । अगस्टकि महिना प्रायः किसानन्के ताहिँ अन्न बाली तयारी और सिँचाइकि महत्वपूर्ण समय हए । जा महिनामे गजब ठाउन्मे बाढ आन सकत हए, जोसे वातावरणके थुर चिन्ताजनक बनात हए पर जाकि बावजुद, हरियाली और उब्जनिकि दृश्यसे आकर्षक होत हए । सँगए, अगस्टमे यात्रा और बाहिरकि गतिविधिन्को समय फिर हुइसकत हए ।